പത്തു പന്നഗ, ഐതേ മസ്തു വിശ്യ ലുല്ല, ദശവതര വുന്ദു, ഐതേ മസ്ത്യാക് ഛ്പവരഹ, നരസിമ്ഹ, വമന്ന, പ്രശുരമ, രമ, ക്രിശ്ന, ബുദ്ധ, വോക കല്കി। ഉന്ദു ധരമധ പുനര്സ്തപ നേ സന്കേതദിപുനു, വോക ദശ ദിക്കുലു ലുല്ല, ഐതേ നലു മുക്ക ദിക്കുലു, വോക നലു ഉപ ദിക്കുലു, വോക മേല്വൈ കേലമയിപുനു। വോക ദശ ഇന്ദ്രിയ ഇപുനു, വോക ദശ മുക്ക രവനല വുല്ലി, ഐപര ജ്നന ഉന്ദയ ഏക് മഹത്വ കന്ക്ശല ഹോജ പവുന്ദൈതു। ഹത്തു ബേരേ ലുല്ലു, മനവഘ പത്തു ബേരേ ലിപ്പുനു। വോക ദശ രഥ, പുര ഇത്ത തോപ് തേന് ഐകേ മല്ഫേരു। ഉന്ദു പുര വര്പുനു।